וויזוי מ'נוצט א מאפע ארומצופארן. <hesitation> מ'זוכט אויף- מ'נעמט א מאפע וואס איז זייער זייער <hesitation> מ'קען זעהן די פלאץ וואו מ'איז, און מ'פארט א- מ'זעהט די פלאץ וואו מ'וויל אנקומען און מ'מאכט- מ'ציט- מ'מאלט אזויווי שטריכן פון די פלאץ וואו מ'איז ביז די פלאץ וואו מ'קומט אן און מ'פארט אויף יענע שטריכן.